Impiry isan-kerignandro zaho mandeha mandeha baza- mandeha miantsena, matetiky za kaofa manam-bôla mandeha bazary de igny am'zay arakaraka vôla arakaraka za mahita ra- raha tiàko de igny zany no no za vao môdy, igny mety possible hoe tsy mahita agnatin'ny andro araiky mety ndraiky izy mahita, arakaraka igny am'zay mety possible hoe adiny dimy, adiny telo zay zany le agnanaovana azy zany.